<noise> rof ovei non, tana saa papara kan a isen na ka tan koman na kominiti, koman na femili. Papara mas kakaa non. Ai mas kamirom papara tsian. Onots rom nyi mat rom ge onots rom tsinau tabin minon. Sen na ka nating chalens ovei romanyo nating fo mes nainy nyo nating feis rou patang tan puan tsonyo. Bikos kia tu papara koman tan numaa ge koman na numaa koman na kominiti ovei, ai tsun.